أنا زرت اكتر اماكن مؤخرا واحب ازور اماكن داخلية في مصر زي الشوارع الأثرية زي شارع المعز والحسين بحب اوي اتفرج على الأماكن دي وازاي المباني بتاعتها مبنية بطريقة عريقة وحلوة ومختلفة فيها نقشات ورسومات وحاجات كده تحسس الواحد أن هو مبسوط وهو بيتفرج على الأماكن دي